Kingaming'in anee ko kiaegei ale amianii, simo simawee sukul, kicham ayae karibu kila ale aman konyek, taa kosopcho konyek alale <hesitation> kanaman tonsils amwanamwan ko amuu kimamoche anee awoo sukul. Amu kiate sukul ko ko komayai homework kipikepiron mwalimu. Kora kokimamache sukul amuu kicham aa kicham atache lakook anee ko, kepekepironi aah kokimamache kimamache anee kee kimamache kee, keng'ete nekai ak lagook. Kokicham alechini mama mawendii, anee sukul <hesitation> amuu kipikepiron ko ko kicham kichamayayegei ale amianiii koo, alee amon anoo. Kotai kepumutan sipitali koo apakaikei kora kuu yoo amwanii. Kimamache anee kora amuu, kicham kicham ngoweekend taikelechon. Awoo awooimbari ayaike kora kuyo amiani simakilechon awoo, awoo mbarr ipoo ipopatis ana kopikesembisi amuu. Asista ochei kopare chi, eng imbarri inyalili pelin asista kipatisyei. Ko kicham ayaegei anee alee amwanii simaa simatawe simatwe imbarr, kora ko kingap kingap, kelechon awotaret kogo kokimamache anee, kokicham ayaegei kuyoo amianii amuu kichang kasisiek kichang kasisiek, chepikeyae mara ke moben koo mara kolechin kolechin iun kikombok ako kii kasit na ko kimamache kiasase anee ko.